केनेडा एक धनाज्य देश है, वहाँ पर लोगबाग मेहन्ती भी है। और वो लोग मतलब की आपनी मेहनस से उनना कनेडा देश को बहुत सरो उनननन उत्पादन भी वहाँ पर कई चीज़ नहीं को होगी। <hesitation> वहाँ पर कनेडा में तेल का उत्पादन की भी बहुत ख़दान होगी वहाँ पर कई तरह का तेल नकी। वो निकलाज़ और दूसरा देश नमण भी वो लोग भेजज तेल को उत्पादन भूत होगी वहाँ पर और उधर का लोग भी बहुत मेहन्ती है। तीवर सोभाव का भी रज शोनी रहितों की सांती प्रिये है। महा का लोग पर फिर भी महा को भी वातावरण अच्छो है।